Nican kin chihuila in tlacual in tu pilhuan intehuan <noise> in tu tlaguicalhuan cuac caxitia xihuitl kin chiguilia moli in moli tic chihua nochi kini seki in ajojoli in chili de de chilpoctl in in canela in ajós tic tlalilia cebolla tic tlalilia después tic cuechoa tic shollonia tic chihua in chito tic chihua de pio cuacuitlaxtl ocachic maca sabor in moli tic chihua in tlaxcatl in tlaxcatl tic chihua den tlaol in tlaol nikan nochi nochtin tic toca in tlaol huan nochtin nochin tlacual ticua ica ica tlaxcal primero tic tlalia in nexcomitl ican cal después tic cuechoa ipan molino pará yiticpia in textli para yi tic chihua in tlaxcatl.